कनगरवसर कहीं वी उनका पारकर तो वो मारी बिलेज और उनका ताकत भी ज़्यादा रहे। और अस्टेलिया का ये रहे की <hesitation> उनका न वो ताकत बहुत ज़्यादा रहे <noise> और वो कहीं जगग भी जाये तो डरता नहीं है। और कोई को मारी <hesitation> भी सकेज वो सरीका भी रहे उनका ताकत भी ज़्यादा रहे उनको खोड़ा सवहे की आईंसे वे धवडज भी। उनका बच्चा न कभी साथ मली जायेजे जहान डबबे पूदी जायेजे आईंसे वोही <hesitation> एक दुसरा कर साथ मली न बच्चा न कभी उनका रोटी न भी कहीं से लिया। और दुन्दी रहें बच्चा भी खाई लेगे ये भी खाई लेगे।